जो फोटो पड़े जो फ्रेम भी हो से एतुक होन तकी जो फोटो है। सेया कोरब नू ह्न या लाम्बे सोमे टोक चोल ला।